எத்தியோப்பியா உயரத்தைப் பொறுத்து மாறுபட்ட. காலநிலையை அனுபவிக்கிறது மலைப்பகுதிகள். மிதமான வெப்பநிலை மற்றும் தாழ்நிலங்கள். வெப்பமாகவும் ஈரப்பதமாகவும் இருக்கும் மழைக்காலம். பொதுவாக ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை நிகழ்கிறது. இது அதிக மழைப்பொழிவைக் கொண்டுவருகிறது. அதே நேரத்தில் வறண்ட காலம் பொதுவாக அக்டோபர். மற்றும் மார்ச் மாதங்களுக்கு இடையில் இருக்கும். இந்த காலகட்டத்திற்குள் நாட்டிற்கு வருகை. தருவதற்கான சிறந்த வானிலை இருக்கும்.